Ilugha mama kwe bibi umundale chindalia yakala makaya koti mwagonda mmpapo aka tondo pano wazioka musanya molo mbile usanya usiku twapakilo usiku paapa ilichakwe bam umundali avivwi kwani vina kala mkangate vina kala mkakoji biib mwagona mulombile twapakila ilugha akwe mamo umandali yakaba mkavivi kola mnakayala mkaya bambu na bibi ilugha yakwe baab maam umufipa katonda kati posuta msanya mwaomba usiku yakati. <hesitation> Usiku yaka lwanga yeti muzshiwene kone mwina najifunzili lugha yakwe baba yakuchi fipa nachikunda sana nachi fipa mani chifipale ilugha yane ino ya fumuliku babane